पाद्ये येह प्रत्येकाच्या घरान दृष्टि पडतले। नव्या घर असव किवा जुन घरान पाद्ये जायेत। दर कितकी वडली बरी असव तरी <hesitation> लोक धप्पक फक्त पाद्ये वापरतात। मव लाम पाद्ये घ्यवपाक तर माझ्यात वेगली। टिवी चेहरो बगुन पाद्ये हडप यी नवी आयडिया मार्केटान वाचान झगडान घ्यवपाची ती कला। पाद्य्या शिवाय घराक घरपण न्हा।